א קרעין, איז א גרויסע מאשין וואס העלפט אויפהייבן זייער שווערע מאטריאלן צום ביישפיל בוי מאטריאל, זיי ווערן אפט גענוצט אין פלעצער ווי מען בויעט קאנסטראקשן סייטס, זיי קענען ארויפטראגן, ארויפשלעפן זאכן אויף זייער הויכע בנינים, אדער ברידזשעס, צו קענען דערגרייכן זייער הויכע פלעצער ווי עס איז צו שווער פאר די מענטשליכע כוחות צו טראגן.